Jue jawi'in jëbëp, në manytë kë wa'atëp, manytë xët's konëkëp, manytë xët's dun wa'ajtë yoyëp, manytë jedun këxat'sëp kë manytë jadaok në natemnë manytë dun wyat'snë.